Daak lu ve thung hi tsu laibdunen hena inoposita. Daak lu hi tsu ema nevu blu te pokantia nga ama hi hei colour of intelligence ani de utopta. Ama hien authority hi nei lutuka. <hesitation> Enmei po hien reliable <hesitation> donni hiti feeling hi omdheita. <hesitation> Professional le corporate outlook kata ani hena. Mangasa e mima atu tsu hei trust le stability di not man hien anti. Ani berin kariyao kisua. <hesitation> Nevy uniforma te nevy uniform tia tui sipi hen. Business suita te tu na master students te, master academic club pa. Hanasusa it denotes symbolizes wisdom and seriousness mo. Soan ange <hesitation> deep sea le nice sky nen tehen ayn link ta hei saan sky ka nen ten. Soan tuichung ka nen ten pol dum rui mea. It creates depth and mystery. Soan ange <hesitation> ama hi akam hina ngi authoritative presence hi <hesitation> ani ve lu tukta. Soan ange <hesitation> design le psychology a hien ani ama hi ava powerful enmei man ni rong daw lu hitu.